Raha ny hevitriko zagny tiànareo ho fantatra, da ronono aby avao gn'agnaran'io, na mibôka avy amin'ny ronono rononon'ny- olombelo- na ny nonon'olombelo io, na avy ame biby io, ndre avy amin'ny zava-maniry amboary da magnome fosifosy da magnome ronono signitry, da avy zagny avao koa gny <hesitation> gn'amboary avy e ronono mandry io da ronono avy gn'amy gn'agnarany amin'io.